Noq ma lää katõs nädälis Prantsusmaalõ ja mul tulõ üts inemine pinni hoitma, nii et tuuperäst ti ei piäq murõhtama. Aga noh mai-i tahaq, et näil olnuq väega rassõ, nii et äkki tiiq võisiq mino taimi kastaq?